Mu bwire bwa nyenkya ntakarugire muka nteekaniza eka obu ninsiimuura enju ninsingorra ezigati n'ekicumbiro n'enju ey'ebisoro ninyogya ebintu nukwo nduge muka

Omwebembezi eki arukusemerra kukora obu hakuba harumu obulemeezi omu kicweka kyaitu naasemerra okuteeka enkurato akeeta abantu akaija akabeegesa ekinyakuroho nukwo akasobora kurora naamaraho obulemeezi obu nukwo ekiikaro kye kikaikara omu nteeko enungi

Ebitebe ebi mbyekambisa abantu habwokuba obu okurora oli aleesire eki bamusabire iwe otakiine nooswara nkikuleetera omurundi ogundi naiwe kutamu amaani okahikiiriza obujunaanizibwa

Obu ntaine ebyo obu mba ntaine ebyokulya ebirukumara nteekaho omulingo kurora natunga ebyokulya ebirukumara kurora nalima nnh nateekaho emihanda yoona ey'okutunga sente kurora nasakira eka yange ebyokulya ebirukumara

Nitusobora kulinda obusinge omu kiikaro kyaitu obu nitulinda amateeka n'ebiragiro nkooku obulimi bukuturagira kandi n'okuhayo enkozi z'ebibi mu maiso gab'obulemi obu bakuba baine ebi basiisire omu kiikaro kyaitu kandi n'okubatamu ekitiinisa bagenzi baitu abatukara nabo

Ncumba ebihimba byange nteekamu ekisura ky'ekitooto kicwa ebihimba kicwaho ebisusu ebiba biri haiguru bisobole kworoba mmh bimara kuhya ngerekaho ebitooke ndya nkoza orugabo rwange kurungi nulirwa

Okutema emiti omu Uganda kuleeteriize enjura kubura ekyanda kigwire mu bicweka habw'okutema emiti kandi emiti egi esika enjura obutukugitema enjura neebura mu kiikaro obu haija ekyanda ekyanda nikiita ebyokulya

Okwekebeza kw'obwomeezi buli kasumi kwine omugaso mu muuu mukooto muno habwokuba omuntu noikara nooyemanya obwomeezi bwawe bwemeriire buta kakuba oikara noosaasa noosaasa otagenzere kwekebeza hakumalirra endwaire egi neekura kandi noosanga obwire obu oligenda kugenderamu kugi kugyetegereza baliba batakyasobora kugitangira

Mu myaka etaano mu maiso mukama arukuba ankwatiireeho niinyerora kusanga mazire kusomesa abaana bange kandi abaana bange boona bamazire kutunga emirimo nibakora basemeriirwe niinyeroora mh mazire n'okwombeka amaju gange g'abapangisa naho nimbaganayo sente zange niinyerora kusanga ndi mukazi anyakusemeriirwe kwe muno mali

Omuzaire niimuha amagezi asobole omwana kumuhana obu araaba we ahanire biremere atwale n'omu bantu abandi ab'akurora ab'omwana akuha ekitiinisa nabo basobole kumumuhanira bamugambire ebigambo ebirungi eby'okwombeka obwomeezi bwe

Muswija gw'emibu ninsobora kugwerinda n'ab'eka yange nindaara mu butimba bw'emibu gavumenti ntugisiima ekatugabira obutimba bw'emibu baitu abantu abandi tibakuburaaramu abantu abakuburaara mu butimba bw'emibu hibo tibakurwara muswija

Eby'enyegesa bihangireho emirimo mu kiikaro kyange abantu abaingi abasomere batungire emirimo abandi nibeekozesa abandi nibakozesebwa kuraba mu kusoma bireesereho n'enkurakurana abantu bombekere amaju

Ensinganto kuzeegesaho akahuka ka siliimu nikiziyamba okumanya omulingo gw'okwerindamu batarwaire akahuka ako n'engeso nungi ezi okukora n'okuhondera

Nitusobora kumaraho ebizibu binuuna mu maka gaitu tutakungaine obu nitwikarra hamu ntubazaaho ebizibu ebi twina omu maka gaitu kandi ntubiserurra encwamu eky'amaani muno nikyo kwikarra tukac tukatungaga encwamu omu maka gaitu

Abantu abaingi bagira emitwe eyiina amagezi maingi kandi nibasobora okutunga amagezi maingi kukira iwe omuntu omwebembezi ahuliiriza abantu be nukwe atunge eky'okubagambira rundi eky'okuhayo hali ihanga

Sente niziyamba abakazi kwekurakuraniza habwokuba nizibatamu amaani kukora n'amaani kurora wasobora kutunga sente z'abandi okazigarraayo na habweki abakazi zibayambire muno

Omwebembezi aine kuhuliriza abantu be nukwo asobole kukora ebi ebi barukwetaaga bakolerwe mu kiikaro kyabo kuba atabahuliriza aija kulemwa kukora byenyini ebirukwetaagwa kukorwa mu bantu be abaamukomere

Emiringo eri nyingi ey'okuteekamu abantu baitu abakuru ekitiinisa mu byaro byaitu nk'eky'okurorraaho kubahuliriza eki bakuba bakuhabwire kubaramukya kubakoonyera obu bakuba bakusabire obuyambi n'okuhuliriza eki eki bakuba bakugambiire

Abaana baingi abamu kusoma balekere habwokuba tibaine sente z'okuteekayo abandi mbasiiba mu butale mbatunda ebyokulya bya bazaire baabo kurora baatunga sente z'okusasura fiizi

Abantu abaingi mu kicweka kyange banaku hanyuma ekindi tibayegesiibwe omugaso gwa tekinologiya tibamanyire ky'okukora tibamanyire mugaso gwabyo tibibainire bwire nibarora ebi by'okusiisa obwire kwonka hati bo nibacwamu kubyeganyira n'okubireka babirekera abasomere

Abazaire abo kumaraho ezibu ky'okutagira bugabe obu bakuba bali n'abaana baabo nikisemerra okubaikaliza bakarora ngu boona bafooka kintu kimu bakaikarra bakahika ha nsonga omwana akakimanyirra kandi n'omuzaire akakimanyirra ngu kinu obu nkora kinu omuzaire kimutalibaniza kandi n'omuzaire naamanya ngu obu araakora kinu nk'omwana omwana we nawe nkiija kumutalibaniza nukwo basobole kuhinduramu boona baikale omu nteeka enun

Abeebembezi b'ediini bakozere omulimo ogw'amaani muno mu kicweka kyaitu obu nibaraba omu kunywanisa abantu ababaire banoberengana kandi baalengaho n'okubungira amaka agaceke kandi n'okusabira abarwaire omu kicweka kyai

Abeebembezi beeta abataka ha kyaro babasomesa omugaso okuruga mu kwikara mu kiikaro ekiyonjo kandi n'ebizibu ebi tusobora kutangatangana kasinga twikara mu kiikaro ekitali kiyonjo

Sukaali ine nk'oku ekutalibaniza obwomeezi inemu mbere ekugenda ekarwaza mu mubiri hati kwetantara oburwaire obu kuruga mu sukaali kirungi kugikehya

Nitusobora kuteekamu abakaikuru n'abagurusi ha kyaro kyaitu ekitiinisa kurora ngu twahuliiriza ebi bakuba nibatugambira ha myaka yabo n'okukora byenyini ebi bakuba nibeetaaga ha myaka yabo ey'ekikuru n'obutabarabyamu amaiso nkooku tukuba tugondeze

Omuntu

Obu okwikara nooyekebeza obwomeezi nikikuyamba kumanya nkooku oyemeriire kandi kikakuyamba kwetantara rundi kutangira oburwaire obundi

Habwokuba mu kanwa kaitu habayo obuhuka osobora kuba orwaire enkorro okakorra osobora kweseemura okagurukwayo ebicwanta kandi okabicwera abantu abandi ab'okuba oli nabo nikibakora kubi muno obu okuba oikaliire n'omuntu okamweseemururraamu okamucwera ebicwanta

Eby'enyegesa bireesereho enkurakurana y'amaani muno omu kicweka kyaitu obu nturaba omu kusomesa abaana abaana basomesiibwe emiringo nyingi ey'okulima eyeetali emu n'emu na habw'ekyo twatunga abaana abasomere omu kicweka kyaitu kyakurakurana